Udiko uu, udiko oni, udiko jama, udiko o'on, uydiko iño, udiko uxe, udiko ona, udiko óón, udiko uxi cincuenta, udiko uxi oon, udiko uxi uu, udiko uxi oni, udiko uxi jama, udiko uxi o'on, udiko uu iño udiko uxi uxe, udiko uxi una, udiko uxi óón, unidiko sesenta, unidiko uu, unidiko oni, unidiko jama, unidiko jama, unidiko o'on, unidiko iño, unidiko uxe, unidiko ona, unidiko uxi, unidiko uxi oon, udinidiko uxi uu, unidiko uxi oni, unidiko uxi jama, unidiko uxi o'on, unidiko uxi iño, unidiko uxi ona, unidiko uxi óón, jamediko ochenta sale. Voy oon, uu, oni, jama, o'on, iño, uxe, ona, óón, uxi, xui oon, uxi uu, uxi oni, uxi jama, ñeon, dieciseis, ñeon uu, ñeun oni, ñeon jama, oko, veinte, oko oon, oko uu, oko oni, oko jama, oko o'on, okoiño, oko uxe, oko ona, oko óón, oko uxi, oko uxi oon, oko uxi uu, oko uxi oni, oko uxi jama, oko ñeon, oko ñeon uu, oko ñeon oni, oko ñeon jama, udiko, udiko oon, udiko uu, udiko jama, udiko o'on, udiko iño, udiko uxe, udiko ona, udiko óón, udiko uxi, udiko hude ahi es ese.